Ман сайругаштро интихоб мекардам, зеро он ором ва ҳамзамон фоиданок аст. Вақте ки сайр мекунам, фикрҳоямро ҷамъ мекунам. Ман муҳити табииро ҳис карда, аз ҳар қадам лаззат мебарам. Давидан бештар нерӯ талаб мекунад, вале сайругашт ба рӯҳият таъсири хуб мерасонад.